Mepɛ dɛ mepepa "oven" mu a ,adze a medzi kan ayɛ nye dɛ mɔhwɛ dɛ "oven" no biibiara nnyi m' na ma- "oven" no so no medum n'. Mowie a na mayɛ samina nsu ntsi medze sapɔw bɔ samina nsu no mu a na meekyim na mede etwutwuw <hesitation> "oven" no mu aa fonoo no. Medze etwutwuuw mu ara yie, mewie a na masaw nsu papa na medze biibi tse dɛ ntuho a ɔnnyɛɛ fi, fofor abɔ m' ntsi mewie na mede apepa ma medzii nkan etwutwuuw mu naaaa nyinara m'. Mewie a mewie mu twutwuw.